متابعة الأخبار مهمة عشان تكون على علم بكل اللي يسير حولك. سواء في السياسة أو الأحداث العالمية او المحلية. مميزاتها أنها تكون محدث ومتطلع على الوضع العام. وتقدر تتخذ قرارات أفضل. لكن في نفس الوقت متابعة الأخبار بشكل مفرط. قد يسبب توتر وقلق خصوصا مع الأخبار السلبية المتواصلة. يعني لازم توازن بين المعرفة والحفاظ على صحتك النفسية.